I moa vakoka zay nanarany ka, i zay fitehiriza ny tantarampiegnan'olombelo, ny tantarampiaignany fianakavia, ny tantarampiaigna ny fiarahamony, ny raha nitranga tamin'ny fiarahamony aby. La raisy antsoratsy mba tsy hadino i amizay.